Par gichagu xina nacku, este rackan gichag buny pero osea depende ga ya sea para bien o para mal rchag gagu, numa depende ga vivencia xtenu, xina nú xina run buny tratar liga, stalias na, na factores para gichagu, per de que rchag buny-rchag buny.